أ <hesitation> أصل الكون موضوع عميق ومعقد وفيه آراء كثيرة، لكن أنا <hesitation> إذا بننظر للأدلة العلمية نظرية الإنفجار العظيم تعتبر من أكثر النظريات قبولا، وفي جوانب فلسفية وروحية، بعض الناس يؤمنون أن هناك قوة أعلى أو خالق وراء هذا الكون، هالفكرة تعطي معنى وهدف للحياة، بالنهاية سواء كان من منظور علمي أو روحي أصل الكون بيبقي موضوع للبحث والتأمل.